كنفضل نهضر بچاع اللغات الأجنبية اللي نقدر عليها، هاد الاختيار كيعطيني فرصة باش نتواصل مع ناس جداد من تقافات وبلدان مختلفة، هاد الشي كيخليني نوسع الأفق ديالي، ونتعرف على تقافات جديدة، وندير علاقات مع ناس لتتكون عندهم تجارب وأفكار مختلفة عليا. والتواصل بلغات مختلفة، وكتيرة كيزيدن التقة فالراس وكيعطي إحساس بالانفتاح على العالم.